أني أعتقد ان الأطفال هم نفسهم أطفال في جميع الأزمان، لكن هالأيام الطب صار أحسن والأطفال صاروا يمرضون أقل، ويموتون أقل. فأضن ان الأطفال أفرح ألحين، لكن بعد في ناس يقولون عن سالفة التيلفونات والشاشات وجدي، صاروا الأطفال ما يركزون على الحق- على يعني الواقع وجدي. لكني أضن ان اللي يقولون ان قبل خمسين سنة أفضل هم شوي يحبون الماضي.